<hesitation> طالعة للبر <hesitation> أنا حبيت أني أطلع للبر، والأجواء، والناس، كان شيء خيالي. وسوينا سفاري على الرمل، وسوينا كل شيء، وشوينا بعد طلعة. يعني برا شوي على طول، ونلعب، ونسوي أشياء ترفيهية جميلة.